Inga hede hole apeu adasi hatu nohi nadesi waka si hola <hesitation> pakeana ne hapiase moile pai hole sipale ei sahalu sepulu ei masi ina isa alu an alilu nena na ke ole si waka sisa haula yelu ina pase moi menga doa kai tia si hatono hia de akuise si ia nelu halai sela patai nena akuise sisa hau lai <hesitation> sisu nusie pakeana ne wake waele si dedu pakean no loke wae le nena dawese si hatunu nohi mei na hede ole lai siwai luma laya sahalu sepulu lai wae la an alili une ina doa mo.